באלניסבה ללחדת אלתאריחי נקדר נכ’תאר אללחטה דיאל לאיעלאן דיאל אלאסתיקלאל דיאל בלאדי، האדיק אללחטה כתכון פיהא אלפרחה בזאף מעא אנאס ו כתכון לאמאל פלתע’ייר ו כתשוף כיפאש אלשעוב כתתוח’ד באש תבני אלמסתקבל דיאלהא בידהא האדאכ אלשי עלאש ראדי נכ’תאר.